اول حاجة بنملى مياه في الفنجان اللي هنشرب فيه و بعد كده بنحطه في الكنكة و بنحط عليه سكر حسب الرغبة اللي احنا بنحبها و بعد كده بنحط معلقتين بن و نقلبه كويس اوي قبل ما نحطه على النار ممكن تعمله بمياه ساقعة او مياه عادية كده من الحنفية و بعد كده بتهدي النار و تحط الكنكة اول ما تبدأ تغلي نصبها في الكوباية